<hesitation> minen kaa e goonɗinal amen nii. Alla, kañun woni mo walaa fuɗɗoode, o walaa cakkite, tagaaka. Ndeen non kañun tagi tageefu ngoo. O tagi arannde huunde fuu e niiwre wonnoo, o tagi fooyre, caggal mun o tagi leydi, o tagi jinaaji, o tagi malayika en, o tagi yimɓe. Minen kaa ɗii woni no min paamiri tageefu oo.